واحد النهار فالعشية كلس واحد الطفل كيلعب بالالعاب ديالو و هي تدوي معاه اللعبة و- وبقا مصدوم تيكول اشنو هادشي شكون اللي كيهضر معايا! و هي تجاويو اللعبة و صدقات اللعبة مصنوعة بالذكاء الاصطناعي و الولد تخلع بزاف و الواليدين ديالو شرحولو انها مجرد تكنولوجيا تطورات